Anggo <noise> mangkuatkon badan iba tong bahat, tarsongon tolor kampung satonga masak tolor bebek bahat, anggo nasongoninanma <hesitation> bisa ma ijalakan kehe pe iba tu parjagal-jagal manuk i pangido tolor nai, itabusan so sehat dohot i campur rap madu, aha dohot sira saotik di baen ma satonga masak, manguatkon badan mai, sehat ma iba i on tu ginjang ni ari, pala nasoninan tong bahat doi nda tolor bage susu pe cocok doi apalagi di campur dohot tolor, apalagi di camput dohot sprite muda adong sprite. muda nadong totlor sajo dohot madu satonga masak di baen cocok mai, sehat ma iba baen ni i, magogo dope mangan masinok baenna, inma pala i campur toro. madu. susu mamokmok mahibul.